Laha amiko manokana aloha zao tia mijery spectacle satsia zao olo <hesitation> mandihy de tiako mijery dansy <noise> ts- zay ny itiavako mijery spectacle. <noise>